<hesitation> ni <hesitation> chevaná nrivii tí xhinana, nri- he e en- <hesitation> nrutuanixi navidná té niku adi iná ní cheva'a iin nani sopa iin nani devaña, tenedevaña iin licuado nrivaña ja ni chedeininró no vidná he.